आपल्याक मिठ खावपाची सोडूनक जायें। जल्यार एकल्यां कामी प्रमाणें जेवतांनां मिठ घालचे नुई जाशें एक काम करपी। शितां मिठ घालचें पण कद्यातां मिठ घालचें नुई अशें केल्यां कामी प्रमाणें मिठ खावपाक शकता। जितुन मनसाचो आरोग्य पासून बरो उरता।